El respetu se deprendi en casa. El respetu es una palabra que vien de pairis a ijus, que tien de passal de pairis a ijus, de mairis a ijas, dela genti más grandi ala genti más nueva. Assina tien de sel, sin respetu i sin educancia pos no semus naidi. Peru las perras lo puein escorrumpil tó, mesmu el respetu i la educancia. Amus, qu'estamus aviaus, ya te lo digu!